देख भाईया, सो चे अब कांट तम्हारा था, फुटी गए तो कहता थारा पाई लाग दें। नहीं कहता फिर लाइनन दूसरु कांट डले दें, फुटना भाईया, तम्हारा हासे फुटी गए भाईया। काम अब हाँ भी कहें, मैं कब ध्यान नहीं रहा हूँ भाई, अब धिरदास धक्को दियो। तो फुटी जगए तो काम हाँ भी कहें को, पहले से थी फुटे लोईगा मारा भाई। हाँ भी हासे जड़ा सा कांच ऐसा एकडम नहीं फुटता है, जड़ा सा कांच लगवना एका सलाव तो काई का मार नहीं है, मारला भाई।